طبعا أنا أفظل إني أتكلم بكل اللغات الأجنبية <hesitation> لأنها لغة تفيدني في حياتي، تفيدني في دراستي، في شغلي، تفيدني إني أواكب الحياة، أواكب العصر، كمان <hesitation> أكيد بجدر أطور من- من معلوماتي بالإطلاع على المواجع الأجنبية والكتب الأجنبية.